Par mbi yoo nn- nlirzyn men liob <hesitation> este liob ee- iz tiz yo yo nar piza' gabmen liobmen tiop toptemen lad yeka' na na ndelamen, za este zembi yo kon lioba' kibmen re ndo ngod' kimben re, este nlobmen lena', loo este loo- loo le gabmen na nlobmen per re lugar plo ndiebiyix, jwa'na ntombinen lis men.